cuando kawaj kak'al kaan atib'iliil ret ka li ti'ej kakoj pi atz'aam par kirb'ant k'ax y kakoj pi nik'yaj chiich' nik'yaj ch'iich' rib'e' refri ela' kir kirkuyon kikawnwk kirk'alan saqa'n chetaq aween. <noise>